येजो कैंची ची ये कण काम करदी कैंची कु एक साइड कु धार तेज़ होन्दु और दूसरे साइड कु मोटू होलु धार अगर धार तेमा भी तेज़ होलु तो जब दोनो साइड ते जान लगाई जाली तब कैंची काम कर्ली